ینا یوه زړه‌وره نجلۍ وه چې غوښتل یې یو نوی، مسخره فیشن “بوټونه پر سر” خپور کړي. چپنه، رنګین عینکې، او بوټان د خولۍ پر ځای! خلک یې مسخروو، خو لینا پر خپل سټایل ټینګه پاتې سوه. وروسته ماشومان، بیا ځوانان، له هغې الهام واخیست. ژر دا فیشن تریند سو، او لینا د “جرئت فیشن” سمبول وبلل سوه.